ס'איז זייער שרעקעדיג זיך פארצושטעלן אזאנץ. ווי צום ביישפיל: איך בין פארכאפט און א פארווארפענע, שרעקליכע, אפשר גאר שדים ה- הויז. וואס וואלט געווען? וויאזוי וואלט איך ארויס געקומען? מ'קען, עטס קענט'ס די הייזער וואס זענען אזוי פארווארפן פון אינדרויסן מיט הויעכע גראזן צובראכענע פענסטערס ס'איז שווארץ. אסאך מאל הערט מען שרעקעדיגע גערודער פון אינדרויסן חיות דרייען זיך ארום. איין מאל האט פאסירט אזוינס אז כ'בין געווען דארט פארכאפט. כ'בין געווען זייער, זייער דערשראקן. און, וואס וואלט געווען? כ'מיין איך קען נישט פרובירן צו טראכטן אזוי. אבער די באשעפער זאל העלפן ס'זאל קיינמאל נישט געשען צו מיר און איך זאל אדורך לעבן אזוינס. <hesitation> כ'ווייס נישט. כ'וויל נישט טראכטן אפילו און יענע דירעקציע. און שוין. איך ווייס נישט